Tru tra tra tar a masli niaku rke e sasala blari. e sasala meri a mamana ken kate lueren i niaku rke. I mansa. alam. alam u sasala has kba mamana ka tu kami lam mne mar tubtu wri niaku rke. A ni sasal i niaku rke a kuei e pilinna manka tumnu pili nilam i mansa. Ni mansa. alam u lala a lam u lala. I niaku rke masle sasala meri e koasa ri tra mtokar ne hasobu era mamana ken ka tumnu hasobu i lam i mansa. Alam u sasala has kba sasala tamlam e lagno menma ni long longlo ranga. Traha te tsine na mama bre papa alam e kaka num. alam e kaka num. Alam e ha tsitsi nu ranga tre mama bre papa nontu ni sasala ni mansa e niga sne na ni sasala i niaku rke kue tregen emas lala lagno mera <hesitation> niati a tsimus i niaku rke